Më yë dun minëyen në ko'o tse'ey najkë dun adyunam echkëxpë jadun dun adyunëp në ko'o jedun matsa'ap, jadun tse'ey pëboyo'oyëp në ko'o je muk matsa'ap, manytë dun myot'sujnë, të në'ë dun naj myojwi'ijnë anë'ë më jedun jedun myaj nëjenunambë më ko'o pyajtë myaj manakanë jadun dun tyam naj tëm myoj t'sujnë, tyam nië nyaj yëbeky dun dun këx nawi'ixnëp, në ko'o naj të nawi'ixnë jadunt's jedun wa'ajnëp, mti'inx ju'unë, këxë myaj pësëmëp, jadun dun apuxëp, jadun du ji'im je këwëndyo'otë najtyë të myojwi'ijt'snë wen ya'anbëk jënko'op pa'am, wen ya'anbëk jadunt's jedun ji'ib kuwa'atenyëb, tse'ey du ji'ib mkumasënyëp jadunt's du këxë myaku'uxënëp madyëbë dun padaka'am, nebya yë ko'n, bi'i ni'iy, akxa'aj jadun du ji'ib myaj wa'adap wen yë dun xëjk jadun bi'i padakap, bi'i xëjk ti'ix jadun dun myajkuwa'atëpjadun dun në ko'o jedun nëkxë wya'ajnë este kyënë, mënytë dun nyapëkënyë jadun dun mkanyaëp muknëp, në ko'o jedun wya'ajnë kyënë manit du ka'an këxë në yajkuwo'onëp.